ס'דא א בערעיט העט, פאל אן העט, א באנעט. נאך דעם איז דא היטן וואס ספעציעלע רעליגיעס נוצן, צום ביישפיל א שטריימל, א ביבער היט, א שטאפן היט, א, א קוטשמע.